Karazana patalogna ndreka a: short short zao andragno zaho tegna matetika magnano short, de patalogna velondriragna zany a andesiko mivavaka ndrendreka koà mamonjy fety, de patalogna jean zany <hesitation> matetika sy zany zaho mitondra ananjy mandeha mivoaka.